Bueno pos ocatca intehuan otmaguiltiaya de de niñas pos esté otmaguiltiaya de salva ot maguiltiaya de de la comiditas ica muñecas ica muñecas huan piltonzhizhin niki otmaguiltiaya de non de bolon niki kil de salva nochi de non cuel in neki in in den ot maguiltiaya de si de escondidas escondiditas icon ot maguiltiaya huan esté ot in piltonzhizhin okin orita aco kixmati non ocatca pos quiema nochi de non maguiltia dé camiozjizhin ocuel den canika ocuel dende oc chichihuaya dende amapapalozhizhin oc tlecultiya in pipiltonzhin huan neki ican chinamil oc cuia chinamil oc cuia huan oc chichihuaya de muñeco zhizhin niki ot kin chichihuaya icon muñeco zhizhin ot maguiltiaya ocuel ot maguiltia niki ot tlacuiluaya icon man san ipan tlal ikin i ica se cuacuazhin ot maguiltiaya icon de ot tlaliliaya dé de que letratin ot kin chitaya nochi de non cuel kil de. In den salva ocuel de osconderualla icon de muñeca iqui memeltiaya in pato intopa icon maguiltia nochi den comidita iqui luego yka tetsatsiliaba te tlacuacua te tlamaca guan amo pues amo tlatlatoca me chajuaya ocuel un niños ninqui amo ochicqie in trabajo maguitiaya se ratito icon chigasque o tlamo ni yiguiteki de icon tlamo tlatlatoca pues amo tlatlatoca pues ye guitequi kieski ora techamaca tiempo o tlacatoca ahora in niños amo tlatlatoca in macati in sheshejua in maca aguel tlacatoca pues intenta den antes respetaría in no nantsin no papan y luego nechiguas in tarea Escuela itiaya i chihuaya in tarea mo cansaguilis de maguitiaya tus tlamacaya yeka icon pues ashan amo chihua non nochi maguitia ipan celuarl television ahora muchas cosas motitia de yenon ye pegui non de motitia de chochocotsin miel cosas guan otcatca amo maguitiaya amo quem paguaya pero ahora más cosas por el mismo in niños ye kishmati celular televisión por eso non panua